من المهم دراسة الأدب لأنها تدخل في مجال الثقافة وفي مجال المعرفة، ما في أي شخص ما يحتاج في لحظة من اللحظات خلال حضوره منتدى ثقافي أو منتدى علمي إنه <hesitation> يقول شي من الأدب والشعر وهاي الأمور.